Ra’ca ru´nan shihrín ya galóh ra´chxí dxi´yi rdxiínn- bwin shiyi chxíchxi dzo´bah bue´lahchxi lóh deh la´nh tuh tina despues ra´yi bue´lahchxi chxíchxi. ra’réhn riu´yiluhn ra’can pedazun ya chin dzo´ba lóh deh gun’chailuhn chxíchxi galóh nin gu´yih bwin la’nh tina naah dxíchyu che’h chiopa shchxiadxú lóhn dziu´yi. che’h bichxi´ushi dzishi lóhn nichiza riu´yi che’hen lónh ya que biguihn biguihn chxíchxi yiluhn ra bichxi´ushi dzu che’hen lohn chxíchxi che’h nuhun caldu lohn. chin dzo´bahtin ya gu´yihla ingrediente chi garahti chxíchxi che’h caldu lóh tinachxi par ga’can caldun tin chxíchxi che’h bue´lin nin biu´yil bine’chu bine’chu. chxíbi mas chohnna tahpa ñizah chxíchxi rian loh tina despues de nichxí chxíchxi láh dzitáh buidxi scabiachin ya chxíchxi ria dzitáh buidxi lonh ya que guyaloh. gu´yihn mas tuh hora chxíchxi gi´dahan gacan servir la’nh tuh platu cun tuh gu´dxaruh gi´dahan ya chxíchxi ria dxobah dhxín lon pero dxobah dhxínchxi na’pah. que dzo’bah bichxi´ushi ra´yin chxíchxi che’h cun dhxín bidxi dzo’bahnen tin chin salsachxi chxíchxi racan la’han licuadora ya salsachxi ria guiyáhc higadito. ra’ura bwin Chín ga’ca dhxín dóh gu’nan preparar dhxín dóh chahan la´nh mercadu chehdzin dhxín mas tuh kilun depende balahca dhxín gu´nan ya de nichxí rian rua yídziluh. chxíchxi buéhnin bwídzi chxíchxi gudxibin bine’chu gayin lotsii de ga’yin chxíchxi yetan ya dhxígah chín dxie´tu bwinan del la’nh licuadora dxie´tun dzo´ba. bichxi´ushi su, bichxi´ushi yidhzi ya este ingrediente ni nnah ria lóhn naah dxíchyu chún lóh deh ya shchxiadxú ga’yin lóh dzíyih, comino, pimiento, este ajo,. garahti nichxí shchxiadxú nichxí riara lóhnn- ra’yin lóh dzíyih garahti racan asar ya de richxí gariahan chxíchxi dxie´tu dhxín la’han licuadora chxíchxi ya listru. náha tuhbi shcha´ dzo´ba lóh deh che’h ze´chxi dxá nahn chxíchxi gu´qui bwinan ya chxíchxi gu’nlun preparar par gacahna ga´uluh ya par hora an ca´tahbi an horchxi. guica bwinan cuéh luh culuhn lá’han tuh platu chxíchxi dzo´bahl ga´uluh ya que an gu’yi chín gunchain dhxígah nin naah coloradito cha’gahcan la’han mercadu chehdzin. Dhxín chxíchxi gusiaganenin girehgacan bwídzi Chxíchxi bine´chu gudxibin chxíchxi chun loh nuhun ñizah náldah tin par gaguziyin ya dhxígah ingrediente nin ria lóhn naah dxíchyu ri´un la´nh deh shchxiadxú. ra´yin lóh dzíyih, comino pimienta clavo, ya chxíchxi dzo´ba bichxi´ushi lóh deh para che´he ican bichxi´ushisu cun pasita yioh bine´chu guidxibin chxíchxi. che´hen dzo´bahn lóh deh cun bichxi´ushi la´nh tuh tina chxíchxi ya que an gu´yih chxíchxi garíanh chxíchxi dxie´tunh la´nh licuadora par gu´quiluh la´nh tina. chxíchxi ya que an naha an gu´yih chxíchxi ga´can servir gi´dahan la´nh tuh platu cun tuh gu´dxaruh guibiác chxíchxi che´nehlu dzo´bahl lóh tuh mueh´dsha ga´uluh. chín gu´n bwin preparar para gu´nluhn estofado chee bwin la´nh mercadu chedziluh ya chxíchxi gabiagah rihl yídziluh guzialuh chxíbil ajonjoli bine´chu bine´chu. gudxibinh tín par ga´yin lóh dzíyih chxíchxi gu´guh yi bwin shchxiadxú pimienta comino clavo ta´yih canela ya derichxí par garah garahti chxíchxi dzo´ba bichxi´ushi. lóh deh ga´yin bine´chu bine´chu ya chín an gu´yi yetan yáldah chxíchxi gu´tahn bwinan la´nh licuadora . Chxíchxi gu´quiluh la´nh tuhbi shcha´listru dzu´ shcha´ cun nuhun ze´chxi che´ya dxá nahn cun tuh palin par gudziác lóhn tin gua´c bwin balahcachxí chi yanan. balahca shica che´he lon lóh garahti comidin nin naah estofadochxi ya que ya an guyaloh gu´yin horchxi gu´nluhn prueba gui´dialh ta bianan punto chxíchxi par ga´can. servir ga´u bwinan la´nh tuh platu cun tuh gu´dxaruh par gacah marihdxu che bwin chedzi bwin dhxín la´nh mercadu guajillo, guajillo chedziluh ya chxíchxi. guziagahnelun gudxibin bine´chu chxíchxi chuñizahn lóh nuhun ñizah ya ingredienten ga´yihcan lóh dzíyih shchxiadxú dxíchyu comino pimienta clavo ya dhxígah. par gu´nluhtuh marihdxu na´pah que dziluh néh verdurin che´he lóhn ria bidza´hyah ria papa zanahoria ria culandra cun batash chxíyi lónh ya chín chalo gacah. garahti nichxi chxíchxi dxie´tu la´nh licuadora chxíchxi gu´qui bwinan la´nh tuh tinin tín par gua´l balahcachxí yan marihdxunluh ya an gu´ca an naah garahti nichxi. ra´ca shgác bwinan la´nh tuh platu ya che´nehlu par gu´nluhn servir la´nh platu par che´nehlun ga´un bwinan dzo´bahl lóh mueh´dsha cun guéhta, verde ra´can cun. bichxi´ushi yishi cun dhxín ña cun batagas hu Garahti nichxi cun bichxi´ushi yishi tín dzo´ban lóh deh gu´yihn ga´can tuh hervir chxíchxi gabuéh bwinan chxíchxi par gu´tahlu la´nh licuadora tín par ga´ca. gu´n bwinan preparar par ga´can comidiin ya de comidinchxi dzo´ban lóh deh chín dzo´ban lóh deh chxíchxi che´he bidza´hyah cun yitiapa cun culandra lóhn tín. chín chalo dzo´baneluh lóh deh ga´yin mas tuh hora horchxi dzo´bane bwinan gua´lu balahcachxí yan punton ta nadxhiin ta nayáh nahn o richxi che´luh dhxín lain lóhn. tín par ga´cah gu´nluhn servir gi´dahan che´nehlu lóh mueh´dsha ga´u bwinan cun guéhta arroz par ga´can preparar che bwin chedzi bwin arroz yenda de la´yichxí. guziagahneluhn galóh gu´qui bwin la´nh tuh tina gu´qui dxíchyu gui´gui paldáh bichxi´ushi yishin yuhin pedazu pedazu ga´can chxíchxi gui´guin lóh dxíchyuchxi. cun nuhun shchxiadxú yui gi´yin chxíchxi gu´yalo bi´guin bine´chu bine´chu guzialuh lóhn chxíchxi guyalo gui´guira nichxi ga´can dhxígah shca´dziluh ya chxíchxi. gi´caluh bichxi´ushi su gucha´ba lóhn dzi chxí dzi pedazu pedazun rui´in gucha´lun lóhn ya chxíchxi gua´c bwin balahcachxi ria oregano ria tomillo rie´tuh. shchxiadxú rie´tuh pimiento clavo Garahti nichxi ri´a lóhn ya derichxi dxie´tun la´nh licuadora par che´hen lóhn tín gua´c balahcachxí na´hn ya derichxi gudxibi arroz chxíchxi che´he arroz lóhn. chin chalo ga´yi ga´yi arroz mas tuh hora o tuh hor garóoldah chxíchxi gi´dahan la´nh platu chel gu´nluhn servir cun tuh gu´dxaruh chxíchxi ga´uluh ria dzidxi. ria lóhn gua´l balahcachxí yanan chxíchxi dzo´bahl ga´uluh chxíchxi dzo´ba bichxi´ushi yishi bichxi´ushi su par ra´ca dxobah dhxínin ri´a cuen par ga´uneluhn tín ga´u. ñi´dxiluh dzo´bahluh cun guéhta cun ga´ulu cun tuh refresco dzu lóhluh, gun chin gun bwin gun ye shñihra bwin ri ra´ca comida dhxígah tuhbi lóh fiesta che bwin chedzi. bwin gun ya bwin nin náah gahpa compromiso yídziba nichxi dhxíyi chiu rdxiínn- gun ba ya de rdxiínnluh gun rdxiínnba gun dhxíyiba mas paldah bwinin ga´cane lahba. tin par gun´ma gan gu´caba gu´chxilli yáhnma par guiréh ríhin ríhin nin nuhu ti´shima porque si del lác han ayii guiréh sacan gáhsa bue´lah ya derichxi ninna. chiudxirabama chxíchxi buéhraba la´nhma chxíchxi rienerama ruá gi´uh dxibin derichxi ria´hn chxíchxi ri´u bue´lah chxi desde gu´yi tín ga´can preparar tín chun. lóh ñizah imani che´he vinagre ican cun lóh ñizah naraya riuñizan tín garaguela gariasin guidxibin ya nin riara ican ga´ran chin ga´can gun yie Ria guajillo che bwin chedzi bwinan lan mercadu guajillo dxíchyu shchxiadxú comino pimiento garah garahti ingrediente, ingredientechxi cun dzidxi. che dzi bwin ya chxíchxi guziagahnelun chxíchxi ra´yin bine´chu chxíchxi ra´can preparar ya garaguel chin chen mulin rie´neh bwinan mulin dxie´tun garahti nichxi. chxíchxi guzian garéh bue´lahchxi guidxibin chxíchxi chun guiyuñizan chxíchxi che´cha dhxínchxi dxá nahn tuh tina suun chxíchxi che´cha bue´lahchxi la´nh tina che´cha. Dhxín lóhn chxíchxi dzo´ban loh deh dhxie´u ruán gua´l balahcachxí yian punto dhxínchxi chin ya naan nadxi chin cuéh luh sbue´lahluh an gu´yi mas chohnna hora dzo´ba. buel´gun horchxi gabuéh luh gua´l ta naa tuhbi dzi chxí chxi gu´yi chxíchxi gabuéh bwinan gu´nluhn servir chun la´nh tuh platu chxíchxi dzo´bahl lóh mueh´dsha. bine´chu dzo´bahl ga´uhl bine´chu che´nehlu platu gahcan servir chxíchxi dzo´bahneluh lóh mueh´dsha chxíchxi yio tuh refresco róo guene´luh cun guéhta cun ga´ul. guéhtangudzi bue´lcu´chi buel´cu´chi para adobo ra´ca runañin preparar ya yio cu´chi che bwin chedzibama bwin nin tórah cu´chi ya bwinsa nin raca rdxiínn- cu´chi. dhxíyi luh bwinchxi tín par rdxiínnma cu´chiluh tín para guiréh Rdxiínbama, ruxhiuxhirabama, xhbueraba chicharrón, chxíchx xhbueraba la´nhma para chxíbira bwínni´nan, del gahpalu ñizah rua´yúhu o del ruaguiw chechxíbiraba ya derixhi xhie´n, chxíchx zo´ban, gichi´bin bine´chu bine´chu chxíchx xhuñihsan lo yiimanii´n tin garagüela chín ga´u bwín shabiuín cun shpidza cun guéhta cun tu resfrescuba su lo mueh´dsha ya par gu´dxi xhin gakaga preparar cuxhi sxhieínxhí par adobochi, cuxhi sxhieínchí, raxhiñinu la´nu´h como bwín dhxizáa´nu, ya este ría guajillo, cherú chexziru guajillo, este llihchyu, xchiahllu, oregano, tomillo, pimiento, clavo cun bataghexha náshi, nixhi guguirún lo dzíyih bine´chu bine´chu gah´yin ghacán preparar tin par cuñisarú dhxín guajillochi ahn nara ahn naguu´dzi chxíxhx gusén mulín dxie´tun chxíxhx gusiaganerun dhxínchi, chxíxhx ya su shtina bwín listru, preparado par guxharú dhxín yíhca bue´lah yaa´chi, tin chen la´nh tina tin par gacá zoban lo deh, gua´lu blacaxhi xhian´s punton, guxharú dzidxi lonh, garatí sxhisha mas chohnna hora zoban tin gahín, gratí nixhi. ya que anh gui´h, chxíchx guiría ta´yi gua´lu del nahn ya chxíchx gabhirú lora bwín bua anh na dane platu tin gi´dahan tin par gacan´h servir par ga´ura bwínan. Tin este, cun tu refrescu cun ghueta, cun garati zihdxi, garatí su lo muesha, garati nicxhi tin par gahwu buiinn, siga loldxitu para cxhin gahulu loldxitu,. dziga chxin rann- buiinn- chéhe losh dahanba, tin cxhe gasxhiba loldxitu, nahpa bah nu zee´iin, nu chxichi yhegane buiinn- palda zee´iin yheganeba dxhtu badhoin, chxieganeba nun. lli´´llin ruchi lonh ne layhusin rua buiin loh daa´nh, chxichi ghieganerún ruayixhiru, gunlun preparar, guacxuharú cosiran. nin rasxhui lo loldxitunxh chxíhxi gunchailun, chxíchi ya que anh guyalo gucah, xhixhincxhi cun garatinichi cun zee´iinchi. chxíchi yicý buiinnan xhibibann- binechu, chxichi zoban guita´bi ñisa, ya zee´iin gahlo chxe lo nisa cun dxitu, xhibiru loldxhituru. chohnna, tahpa nisa racan, ya que ahn catabí, gusenn- lo bote nin zoba lo deh par gunlu preparar este loldxitu, chxíchi garian ya nah. preparado tu dxobah dhxín nagáa snira buiinn- ca´dxi ghucán lanh platuh dxobah dhxín nicxhi gawuh buiin cun yiimanni cun guheta biahada. cun su tu refrescu loba, siga ñisxhi rsobaba rauba. siga bue´lah cu´chi, chin shcladxhiru ga´ulu bue´lah cu´chi, che buiinn- cxhesiban. lora buiininn- nin rdxiínn- cu´chi, del claxchiru tu kilun, chiopa kilun. Chxíchx gusiarú yídziluh chxíchx guasiaganerún gu’xuiruún chxíchx cxhunerún chxíbinn- bine´chu bine´chu ya que guhyaló bidxibinn- chxíchx zoban loss dehrú lanh tu tina chxíchx zoban rai’nh mas thubi hor rai’nh bue´lcu´chi ya que zoban. lo deh chxíchx guxherlú shchxiadxú, dxie´tun lanh platuh dxobah dhxín cun dzidxi cxhe lonh ya que han guih bine´chu bine´ chu chxíchx gabuerú caldu chxi lonh culún lanh tuxs perolintú, per ya nah lustru bichyu’xi su cun dxi´n bihdzi par gacá salsa, ya que anh guíh chíchx gunlú salsa lanh licuadora garaati nichí cun dxi´n bihdz, chxíchi ghicarún gabuerú caldu chxi, chxíchx guquiruu´n binechu binechu siga ghigaxhí lonh, dichin chxíchx cxhe salsa lonh, ya que guyalo hua salsachi lomh chxíchx wa´rú ta nallih, gucxharú zidxi lonh gunlun prueba. de ghalo gabuerún, chxíchxi chin zohbarú gahw´lu, gunlun servir lanh tu platuu, cun tu guaxharú cuelun, chíchx gahw´nerun guehta, dels rclaa´dziru guehta guu´tsi o guehta biahda, cun tu refrescú sigacxhisi sclaxchirú. siga bwe´hla guun rdxiinnra bwiinnma ri loh guihdxi ya chxíchx chxeru chxesiru bwe´hla guun par gusiaganerú bwe´hla guun chi rhua yídziluh chxíchx gusuhyirun churú gusuhyirun binechu binechu, chxíchix chi´birun. Cun dzidxi cun yiimanii tin par garia ñisa nixhi yihcan o cun vinagren gularú yihcan ya que guyalu gudxi’birun binechu chixíchi listrula zoba chxarú loh deh par zo’ba caldu’rú gusobarú bue´lahlu ya que chxi zo’ban lo cxhí chxíchi gucharú dzidxi lonh, chin rsobalo rstabin horcxhi riah bicxhiin lonh tiim cuero bixtin cueru bixchinincxh, tin siga chula yiría scalduru chxíchi riah shchxiadxú, cun cuminin chxietún lanh licuadora un choopa dxíchyu gusuirún gacan más taapa, ga´yu pedazu ya de rixchi guaru chin anh guiinn, chxhíchi siru verdura, chxe si buiin lanh mercadu, checaru verdura, checarú zanahoria, papa, yhitiapa, cuisxhi, culandra, bataschxii, dxíchyu bataga, garagati nichxi, chxíxhi sxhibirun bine chu. gusuirun, chxichi hun lanh tu cubeta, chcíchi xhibirun mas choona taapa ñisa racán ya que a bualachi guíih, chxíchi che verdura tin tubi´chi vaporin, tuhbicxhi latabi ria verdurichxín rain, chxíchi gicarun ya que anh guiin wuhalu ta nallinh garati chxíchi, guicarú tu yiimaniilu gusuirún tubi dxhiña chivan lo tu platu, chivan lo muesha, chxíxhi gunlun servir par gaulun. Gi´dahan bue´linchi tin gua´lu ta nazhiin del clasxhi buiinn- gauneban guéha guu´tsi o guehta biahda cun tu refrescu.